علشان تربط الجزمة, أول شي خد طرفي الرباط في يدك, بعدين حط كل طرف في الفتحة اللي فوق, اسحبهم بشويش عشان يربطون الجزمة, بعدها اعمل حلقة للرباط, خلك ماسكها بيد واحدة, استخدم الطرف الثاني وسوي حلقة ثانية, اسحب الطرف الثاني من تحت الحلقة الأولى, واسحبه عشان تسوي رابطة, تأكد إن الربطة مشدودة, عشان ما تنفك, كذا تكون ربطت جزمتك.